Kaa ŋissa, min mi anndanaa ɗun. Kaa miɗe anndi so yimɓe giƴiraaɓe, si ɓe njehii, ɗo ɓe ngoni kaa fuu, ɓengonan e weltaare. E so ɓe njihii ko ngowaa du, ɓe kaaytene. <hesitation> Koɗun tawaa kaa fu, sabi mbowka ɗun hoolnata ɓii aadama.